والله أحب أتكلم مع نفسي في الماضي أكتر من المستقبل، لإنه في الماضي الشيء اللي ما يعجبني بغيره، أما المستقبل ما أدري فيه أصلا، إنما بالماضي بقول أش بغير اشياء كتيرة، أما المستقبل ما أعرفه لسه.